Se capisce, i rattipennughi deuvian e sampette che gh'an attaccæ a-e ae anche pe tegnîse quande dòrman à testa in zu, perché de fæti i rattipennughi no son di öxelli, ma di mammiferi, creddo, spero de no avei dito unna bellinâ.